Ñ'antony ñ'ilà ñy vata fapangatsiaha. <shushes> famoaha ñy nintsinintse: -Voalohany. hiarovan-teña ñy jabon-teña mba tsy ho simba manahaky ñy fia. ñy hena <shushes> ;manahaky anizay koa. hañajaria ñy vokatsy araky ñy fahasalaman-teña ;manahaky anizay ñy fañafole noho ñy raha maro; hañajarian-teña koa eie ñy raha hinomin-teña amizay manintsinintsy avao.